जो पात्या रोचे ओसा रहे। तेरे मां काई आपनो काई बिजली, पहला एक रातल वायर और एक नील वायर रो। तीना काई आपनो काई पात्या जूड़ देजे। तीना पात्या बटन ने दबड़ जेती थी। बोल फोन ने धपे। पात्या गहने भारी प्रेकार ने रोई। काई लग काई वधूस पावर ने रोई। काई लग काई इतरी पावर ने रोई। काई लग पात्या इडांग भी रो। काई लग पात्या मोटला भी रो। अगर आपनो काई कम चीजे चालू करने होई। ती आपनो काई तोतराद बटन ने पात्या जोड़ जाए। काई लग पावर ने रोई।